כ'וואלט געוואלט וויסן וואס זיי וועלן טוהן ווען זיי ווערן גרויס אזויווי וועלכע מיני זאכן ס'מאכט זיי פריילעך און ס'מאכט זיי קוקן פאראויס אויף, <hesitation> אזויווי ווארטן אויף, און איך וואלט געוואלט וויסן די צווייטע זאך, איז וואס זיי טוהען- וואס זיי האבן שוין געטוהן, וועלכע מיני זאכן האבן זיי געטוהן וואס האט זיי געמאכט פריילעך און פילן ווי זיי האבן עפעס אויפגעטוהן